La parti chiù grossa di la posta è nta lu furmatu elettronicu. Quasi tutti li nfurmaziuni di travagghiu e nun sulu arrivanu oramai pi posta elettronica, li missaggi curti passanu nveci attraversu particulari applicazioni comu Whatsapp. Pi posta tradiziunali oramai arrivanu sulu bulletti e cuntravvinzioni..